Mmmm- yä yä mejiko nasojmä este ijty wempe titya'mpä est bueno tuka tuka niwoya nämpa äjtzi', ijtyaj este muspatä nkenä e ijtyaj nasta'p juwä juwä ninhnämpamä, juwä este juwä ijtumä paka'k y juwä ntati koj nyinhnämpamä y ntati koj pyaka'k, e yä'ki yä mejikonasojmä pam ijt e y yä chiapas nasojmä ijtyaj nasta'p juwä juwä paka'kajnämpamä sone, e nämpa äjtzi este bueno ispäkpatzi eyata'm eyata'mpä nasta'p je yäki yä chiapas nasojmä, por ejemplo mäja mu'kojmä janu'sy paka'k, ka tä manhpa jinhä ijtyajumä ijtyajumä eyata'mpä eyata'mpä ntäwäta'p nyäjmayajpapä sierra madre de chiapas, jen jinhä este wäjake wäjake paka'kajn paka'kajnämpa, e sone paka'kajnämpa jinhä tiko este janu'sy janu'sy 'yenhu je janu'sy ijtyaj kotzäk 'ye'nhyajupä, este ijtyaj este e ku'yu'täk titya'p, y jetij jetij este 'yak paka'kajnämpa, jinhä jä'a e yä yä poya'ojmtya'p e ä nap nap yaju'k ame janu'sy janu'sy itpa paka'k, mäja mu'kojmä itke'ta itke'ta paka'k janu'sy paka'kajnämpa, yäti yät yäti yä ame'ojmtya'p este nap nap estee Mä'nutome paka'k ntap winasye, win wina wina' wina' jä'ä jnu'sy'ijna paka'k, ispatä'ijna toya', jana'usyanhtä ka'e'ajpa äjtyä nkänä kä'yi, äjtyä äjtyäää e este ka'e'ajpatä tzyi'pataä pijkä', tzyipatä sitka'ku' jä'nä jä'nä' janu'sy'ijna paka'kajnämpa, ijtya' eyata'mpä eyata'mpä nastam como koatäkmä, palenque, e jomenasojmä, ste taapachula jinhä ninhnämpa, nihnämpa este sone, tapachula y koatäkmä janu'sy ninhkä, jinhä ompa itke itke'tatitä e jinhä ijtyajupä pues nyu'nhäyaju'p y ka minyajpa ka minyajpaa yä'ki este paka'k nasojmä nta tyonyajpa yyy sunpa'p se'tyajä tyäkmä, tiko je nyasojmä tiko jinhä este sunyi ijtyajpa, jyamyajpa'ajkä ninhkä, ijtu nasta'p nta ntati komek ninhnämpamä, ee muspatä nämä por ejemplo san fernando ntati komek koj nyinhkä, este ijtyaju'ajkä ku'yutäk, ijtyaju'es ajkä ee este e sone sone tza'mätäk, este ijtyaju kotzäk titya'p e äj kumku'yojmä este tajtza'mä jinhä ntati koj nyinhnänhke'ta, ijtu ijtu poyata'p poyata'p ninhkä pyoyata'p, este ijtu ijtu poyata'p ee kekpa'k usyäk paka'k, ijtu ijtu poyata'p kekpa'k tuj ee pero sunyi sunyi sunyi este Ti'yäk je je este itpa itpa jinhä, tiko ntatä ntätä nkoj jyampa ninhkä, ntatä nkoj jyampa paka'k, ntatä ntatä este ee tujajnämpä jä'ä, kekpa tuj usytya'p e syuny sunyi itpatä jejtzye, este este tiko ntatä ntatä tzyäk'inpa ninhkä ni paka'kij, ijtya' eyata'mpä eyata'mpa este nasta'p mäja nasta'p e nämpatä äjtyä mejiko nasoj mero mero mejiko mejiko mejiko jinhä jä'ä este e ijtu ijtu usya'nhojmä ninhnämpa, usya'nhojmä este paka'kajnämpa, jinhä tyotzyäkpatä mas joko', jenä' jenä' a ijtu ijtu sonee tä'nhkutya'p poyajpapä, este je ijtu ijtu sone yosyajpamä juwä juwä pyonhyajpamä titya'p, juwä ijtyaj ijtyajumä este e sone tzäktäjpamä estee yoskutya'p, jinhä jä'ä este tyotzyäk'ke'tä este ona' ona', paka'kij y este y tyotzyäkpatä joko'i, e ijtyaj eyata'mpä eyata'mpä nasta'p je por ejemplo idalgo nas o guerreru nas ijtu ijtu wene, ijtu wene'nhojmä este paka'k, ijtu ijtu wene'nhojmä ninhkä, e ijtyajumä e ijtyajumä meya' ninhkä, pe ja' itämä meya' ij ijtyajumä tza'mätäk, ijtyajumä kotzäk jinhä usyäk paka'k, usyäk ninhkä, jejtzyeti jejtzye yä yä yäää nasakopak ijtupä ijtupä yä mejiko nasojmä.